Na yetu acara-acara ule- ulang tahungnge <hesitation> acara-acara wettu taq rekeng tuwo rile- rilalenna lino yebbureng acara lalenna sitaungnge <hesitation> ye magello e menuruq ku <hesitation> iyya yenaro basa nebburengngi acara-acara sibawa keluargataq atau siawe taq jadi yibburengngi acara-acara be- <hesitation> sukkuruq kiq pole ri to pajajingetta sibawa ri puang allah taalah jadi yebburengngi acara-acara sibawa <hesitation> tomatowattaq atau keluarga-keluarga taq narekko ulang tahung kiq lalengnge laleng sitaungnge.